स्थानीय और ताजे फल-सब्जियाँ खरीदा– यू सस्त होंद और ताजा भी होंदन । दाल और चना का सेवन करा– ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत हों दन और सस्त भी हो दन। मासिक योजना बना – खाने की सूची बना कर वे अनुसार सामग्री खरीद, जिससे बर्बादी कम हो। सीजनल सामग्री खरीदा – मौसमी सब्जियाँ और फल सस्ते हो दन।